العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي ممكن تنقسم عندي لقسمين، <hesitation> أوقات أحب إنه بس أجلس في البيت أروق أشوف فيلم مثلاً أو آكل أكلة أحبها وبس كذا عشان أرخي أعصابي يعني نهاية الأسبوع، لكن أحياناً أحب إنه أخرج بحيث أكتشف شي جديد أو أخرج مع صحباتي نسولف نروح مكان نسوي شي كذا فيه أي أكتيفتي، <hesitation> عشان كذا أغير جو وعن- يعني أبعد عن الضغط حق كل الأسبوع وبس.